बनक बात जखनी निकडसै तखना मोर दिमकवा चैं जखनी मुइ दस कक्ष्या हलही पढै तखनैक बतवा एगुडा खु तेने एसौ । तखना चैं हमरा घरवाक जम्मे कुन्हु कहदेउन मोर दादा, मुइ, भयवा सभ हसे याको गौंवा गौंवाक बहुते जाना मिल्के हाली हमरा गाणामा काठी लेवे जाई बनवामा । हसे तखना बनवामा फेरी बहुते नै एबे गाछ सभ भहणल हलौ एबे हमरा घरवासे उथिया टाङी लेले हसुवा हसे यारा जम्मे कुछ लेके हाली काठी लेओ गेल । हसे लेओ जैइक खुनिया हसे हमरा कहदेउन गाणैमा गेल हाली एबे गणवा जखनी पुग्लहु हमरा काठी कटेके जखनी सुरु करलहु तखना एबे कहन कहवासे एगुडा खगहा ओथिया एलिहे बचा लागल खगहा । एबे बचाइली खगहा हसे हमरके मन्से देख्तेक एबे मारे छुट्बे काईलीहे । एबे मारे छुटैक माहा त एबे कतहु त भागे परलई एबे कतहु हैने ठौरा पाके हमरा हाली गणवै मा चढल्, एबे गडवा इचिका उंच परलिकी कथी ना एबे मारे त हैने सकै हलिहे खगहावा हमराके अ मारे हैने सकैक माहा ओहई हलिहे बड्के जुग इसियाइ । हसे हमरा बड्के जुग ओकेरेके हाट हुट एते ओते ठठा ओठाके हसे तहिया भगोलि, आ भगा ओगा के तहिं हमरा तर नाभ ओभ के तही एबे कठिया लेले यैली ।